Toshbaqalar qattiq po'stlog'i bilan himoyalangan bo'lib, ular juda uzoq umr ko'rishadi. Ular <hesitation> sekin harakat qiladi va suvda ham quruqlikda ham yashashi mumkin.